Natüralment ën ca, a ca al e pensu la coza migliura, fëstegé ün cumpleani perché andé ën gir a m'piazerìa nen e pöi avei i amis, i amis, i famigliar e però nen fe coze, nen coze tantu particular, mach 'na festa parei, ün ritrovo, dizuma parei, ritruvese e festegé